Computerka <hesitation> والله ta taban hikr shogieliaeka adem mania tei computer en nan nae uoe zatogo ter ta geriekachinana mel uoe, uoe zaton irbairemo. Shafa ka une nannae sharhatrieka او eage terik hikr allina eaga terika <noise> uoe zatun gu eaga tichina eaga danchika kara kagro.